തോഅസ്തേര് വിധ്യു ഥോദു നദപ്പുന് തോഅസ്തേര്ദു। സപുരദ കര്ബദ വയര് ഉപ്പുന് തോഅസ്തേര് ഔ। ദദ മല്പുന്ദ്। വിധ്യു ഥോദു ഔ സപുരദ। കര്ബദ വയരനു ബേഛ മല്പുന് തോഅസ്തേര്ദു। വന്ജി ലിവേര്ല ഉപ്പുന് ഔ ലിവേര്നു നമ। ഓത്ഥുനഗ വിധ്യു <hesitation> ഥോദു വയര്। അദ്ദു പോവന്ധുപ്പുന് വിധ്യു ഥോദു। <hesitation> വയര് മസ്ത് ബേഛ അപ്പുന് വയര് ബേഛനഗ। നമ ബ്രേദ്ദുപദുവ തോഅസ്തേര്ദ ബ്രേദ്ദുദു നീര്ദ। അമ്ശപുര പോപുന് നീര്ദ അമ്ശപുനഗ। ബ്രേദ്ദുഛുരു കന്ദുബന്നുദു ബരന്ദ അവന്ധുപ്പുന്। തോഅസ്തേര്ദു വന്ജി തിമേര്ല ഉപ്പുന് തിമേര് ഇസിന്ദ। സേന്സോര് പനലിയേഇക്കു വര തോഅസ്തേര്ഗു കോഥനേ। തിമേര് സേന്സോര്ദ ഉന്ദേതു രേദി। <hesitation> ആഥിനേന്ദു തോഅസ്തേര് അവേന് ഥനഥിഗേ। ബ്രേദ്ദുനു മിത്തഥു പദുന്ദു।